Kawa pamili ren tawa wisok karen di ron a inom na ma nawan bal lumun a bupupu ren di ron ana inom na inom tixisit meribe olot e deo lamun mana inom <hesitation> tarun man nago nago in oin moxa siniseng malamun ine oin moxo winiro sabu e nago na buk minu rixe re nago maria ne bu era ba rixe ma nunu ren tawe nago malamun e nago malamun e nago gubu elep ana siniseng karen ma abalamu ren na bu tabe nago me me remak silok kawa ma twt pinio a tet bot mon ma lamun am morowa ga raisim up a pemilito e wade xwen ningin ka taim ningin me wade xulen opma a pemimili ma pemili mo abalamu pemili moxa rorop nago in oin mo siniseng <noise> ine oin moxa sinisen mana bu iwisik arixin ine re nagoo maria ga bu iwisik arixin ine me nago ma ningin mi wase xulen arorop paren ma abala mu ren na ga buk nunu rixe re nago maria bu iwisik a nunu ren tewe deo Mumu e nago kana siniseng karen me nago gase patuana savar arixe gasa patuana malamun nago nemai na bu ka duxu pi a rosar i nemiang na vu momonong arixe me ribe olat e nago eribe dot e deo eribe olot e rife olot kabe nago maria arixem e deo barrok karen kana arurum ma orurun te nago me waele xulen ningin ka taim ningin ma orurun taren na ga sulung a mem kirip uso mo ningin wisok di ron a inom ningin sawan baling lamun a bu puu xa pemili di ron ana inom taxi opa mi wade xulen taim enago na bu sulunga a siniseng kave nago me nema siniseng karen ningin orurun taven ewade xulen ma me alut ma ribe axabe deo mi eibe axambe e nago lamuna rorop paren a balamu ren ma ningin kave a tet silok maningin dira sulunge minin ide so rawe deo me arixem e boarok karen dera ribe axabe du di ribe axabe nago ningin ka bung ningin ka time ningin Siniseng mon ine raxalap siniseng on ine tuba wade ule na waine mine miang nu ose nago lamun nu ose e seo lamun ningin ta ba wade xulen me orurun tun arixe ningin anas siniseng ke nango ine ma nu wade culen mi wade xulen ningin a siniseng me rife olot e nago baling miribe axabe ne e ribe axa na mana siniseng karen ma ablamu ren lamun tawimen inema lok turun opiang mi buk momonong mi bu sasaxan lamun a waine ma wexen a wat ma waine lamun taba wade taba wuwuusin nemiang taba of kalanon nia ta xis sasaxan kawe ranian kawe ra waine lamun taba wade oipian ta iwisik nung arixe deo me ta iwisik inung arixe nago me ne miang taba ilep arixen ka taim miang ka orurun tanung won ka orurunte na go nago ine wosida e wos e deo ma abalamu ine nataba xip barok akven ga io xa soloxorop lamun awite te xure xa belon maxa wu lawan tide dixa mu ausup mia ningin dira nu ausup ta sulung a barok ta sulung a wapie tung taba wade O- o ribe alot e deo nago inung on a ein madadak saxit me inung tai e nago ga xiv axa met opiang e wade culen mapa e ramak kawe mine tet piniro ne tet bot mon mala mun mon au <noise> diron a inom taxisixit me ribe dot mai ka laluonin imem net larawat mega manong ka waga neiang a wite silok opa mu ramangin na viniro ma miang a sangaun <noise> asusut te deo ne miang ta mu ausup tumangin tawa wode miang ka rorop re nago afixem a barok karen opiang ta sulunga nung arixe rawe deo ta wisik tuwangin inung taba wade ione mine ne miang orait bala kalalnon bilok opa na mininong kanimem kawe ra bala xerexes kave ra bala tirip Pasin laikim <hesitation> manimem kirip a pemili ma mi bu kasoxo balaxeres mi bu mu rumangin opiang pasin laikim pe morowa namarong kanimem ta xa engat arixem ione taxa agarin apa rum kabe ta xa ogarim ione tung ine miange rom ana winiro re seo na woworo me opa dira ba mu rumangin ano sangaun asusut taren ma dira ba wamu ion rode diraba balamu ione saxa de diraba balamu namininong kide taba maran karorop pide xa mininong kide abalamu te nimiang kawe ra xerexes kave na bala tinip miang inung iat nu swunga nung uso rewe deo me ma ewade xulen opa nago jaso patuan saban arixe ma lamun nabu ka ba duxumapu a rosari maski moxo wa nabu ka xiu abaling ma lamu e nago a oin o siniseng ne oin mo siniseng na wade xulen ningin ka wisok karen e wade xulen kure ningin imet tasixinen kuru ma met manong ka waga ka pasin tarn ma winiro ren ma malamun tare e nago ma malamun taren lamun e deo. Nema ime pamili mu risiwis ka taim ingin me wade xulen me wade xulen a rop pe nago ka ka mininong kani mem maski mina maneng kave man taim moxa saxa ma waine ma lamun mira ba wuwusin arauk paine miang taba ot io buk pade xulen mo io iat e buk pade xulen opiang io wido kawe io ma raisuok kana lamun tai era manong opiang arixem rubuk kana kave met ta uk nian lamun era ba wuwusin ma kaien opa auk paine sa ot tawernet ona roiop pe nago maria lok taxisixit arixe tawi met na manong kawimem ma mininong silok kanung opa ta wade xulen ione? Wade magalik tole taba ilep baling a senis a waine miarg nu rop ione Dera marumangin a sungaun asusait dete dee ana winiro re sev ana abalamu ma rorop pasen se dira manong opiang brata susa opa ero de me saxa de ida naron ida nasixinen amara te morowa ine mon miang kawe na balaxerexes kawe ra bala tinip di eraba ma balamalum remiang kawide inemiang a baginon di mamonong mon tarango di dira nan saxit axien a xaxu taba osoxo opa inung pasin malamun na wowo inung tet na wan sait axuxu domon ine iang a pasin abala mu re orowa ine namong miang ide diraa oso ba aidim di bung mon kawuwu kaxien a balamu xa orong taxin na manong kreli kawe ra bala xerexes miang dira ba wade xulen diraba wade xulen ida now ida rasixinen <hesitation> kana mininong bilok kanung e papa e ramak naga ban na se sapet Opo nia lamun idi na lain opa diga ba ilep baling urema ma xa la gunon diga ma oxising auna maningin tunu rixe miang mu lamun di dixa ba manong arixe baling iak ma ara axan miaang <noise> kawa ma idi disaxot miang gura lain meang gut diga ilep e papa ure xa lagunon ma kawa lok ka dipren ma lok ka maro opiang ide mon ide soxot imang ide saxot inema eso opa kana mininong kanimen kave ru savar karen mi malamun isiso xamala buo ara tamamenm miang abu papa timen miang kawe ra saban dira wera waine se xamalabo mira ba wan use kamalubuo opa ka pasin moxo bobo xulas tanimet tasixinen moxowa ine a da axap taxisixit lok taxin arice idi se xamalabuo diosox wade xulen idet moxowa inem saxot arixe ada ti di xaiot arixw dira bala xerexes savimem ma dira ka bala tinip tawimem dira ogarin imem kawa kawa Miang di buk pade xulen imen opian imen ineidi mon idi imem mon idi miang ka bo bo ti ai ma bobo tanimem o ine miang <hesitation> opa nase di miang idu du elep a koron kuruma xa wu re tawak kure xamalabou ma imem alawan mi wan baling use- use dapet mai di bu bobo xulen tanimen mai di bo bo xulen tanimem di wade xulen imem mai di bo bo xulen tanime di wade xulen imem ime a da ti me idi saxot memo saxot tidi mem a dati ma di kaiot tawe xerexes savimem kurexalagon ma nase xamalabuo mera wansaxit ana waine memiang diraba rango xore mem me miang kama maran tidi ma imem misa nan baling use dapet lamun kakawa imem iak muruma tama mem id momonong arisem imem mana waine mine dira wet se xaa poin miraba ot iat awaine xure xalagun mura ba ot iat mi raba dixune opiang idi ara tama mem sangot idi ara tama mem saxot ma di wade xulen. Imem a bu do saxot tidi dixaot lamun idaraba ogarin imem na xaot lamun diraba xawe xa ra xoru winiro alui mem kakawa dira ba duxuma op a da in xalap taxisixit arixe di xaiot tawa sabau tawiniem ma dira ogarin imem on rawan balok lamum a wisok kanimem mi bu tango rumangin ida pupu pupu a pupu saxot tide miang diraba mu ka mala mun tidi ma malanum tanimem moxowe diraduxuma opa idi di ga kamapim imem mem mi ga ot mu di mi ga ot <hesitation> a tet taxin ti di ga kamapim imet tasixinen ine ma mi sa wadeka waga ningi mi wowosok a bu pupu bilok miang idi di sa osoxo a wisok a bu pupu mian bu pupu miang a bu papa miang dixaot lamun dira ogarim imem dibu dima mo a da lok twisixit bat taxisat arixa di xatlamun idra woworo xeres sawinet kawe kawe ninin so ot nining <noise> nemiang lamun mem bilok mi kaiot kimun miraba xexeres sauidi on mi ra ru sudi minang tidi A ana roiolti tick dibu ilip oli bu dixu was mem tasixine iak di bu papa ma inso iat mi bu malamun a bu papa timem iat mi bu mama lanium ara tama mem iat mu buk malamun ide. ide silok dibuk malamun imem a wisok mem da ti di malamun imem <hesitation> mi no save bai nom nau?